Yundonen yaani chumaa ghababa tokko chuma khunen gababa mathaa jalloa tokko akha mathaa bokhua dhub won inin itho beree barchalaa tokko khabaa berre barchalaa tun won dhibiaf hinn midhaseni inin yaani msumari baoth dhanna won akha bao tha mukha dhaani wothin bao Kahn woriri negheni dhub msumari ithi dhaneni ama bati Mal miin Bati irkae won ahanatn with dhabe woth jabes woth jabba inin Mal woth dhaneni msumari won laman sun woth khabaa